Aa! abantu ni bamala okwaba okwegesebwa okwegesebwa nikuwa nibaira oku bitundu byabwe kubba kuteeka byebakugukiremu mu nkola okugeza okutondawo emirimu okusinga okukoba nti emirimu oyina kugiswagambe emirimu okusobola okugyetonderawo, tugeze nobba nga nkuwa kyakuboneraku oyegere okutunga ekyalaani noira oswaga sente n'otandikawo ee n'otandikawo ebbiizinensi yaamu ekwingirya empiiya eya kutunga ekyalaani n'okutunga okutungira sente atete n'ofuna esente weekulaakulanya okugeza oyomboka, n'ogula eit... amatakali n'ebintu ebindi ebyanjawulo ebikwisananaku bityo.

Akawunga ne bijanjalo

Ekyamazima ebbula lya mirumu litatagenye abantu bainji omu kitundu kyaiswe ogeza abantu baburwe emirumu abandi nebamaliirya n'ebakwiba kwiba bisolo byabandi kwiba bintu byabandi so ekireiteire ekyo bula lya mirumu omu kitundu kyange abantu bamaliirye batandikire nakwiba

Ebyanyegesya bindwire muno obwomi bwange naddala nemba nkutambula mba nkumanya gyenkwaba nkusobola okusomero ekipande nkusobola okusoma ebbaluwa gi bampaire okutwarya amwe ebyanyegesya binkoore kusai muno era bindwire muno obwomi bwange.

Nakuloweze abasaiza enkola gyebayinza okukolamu okwekeberesya okansa wabusaiza abasaiza tulina okwaba omwirwalo kasita obonemu epindukanduka eizire yaba omudwaliro leke bakukebere okansa wabusaiza tulina kwaba mu dwaliro

Nadala nga ekka ekunyumya nga engamba kurungi tumaare okwe bazagula awo oba tuliire mbata oba ndu owa mukira gwamwei sunenge ntera kwendya kweirirya na baibuli iiii kubanga mulimu eisoboro, nimba nomunywi wa mukago omusobooroki wabirowoozo ndumbayo oba ye agumba ewange.

Emigaso egyiri omu kugema buli omwei ali oku kyalo emigaso one kituyambaku iswe abantu bona bona omu kitundu ekyo okuba abalwaire ekyakabiri kituyambaku obutasanya obulwaire ogeze singa baba bakobere ogema olunkusense abantu bona bona ba bagemeibwe ndoowa aba yateera mwira mamwei bulwaire obo

Engeri egyisai muno eyakukuuma o kasasiro omukitundu kyaiswe kyempangaaramu giri kusaka kiina ekiina n'osaka ekiina nijo n'osukangamu okasasiro ati o kasasiro nabba nga akanyire omu kiina ekyo n'omwokya era nijjo ekyasingire engeri egisai omuno eya kukuuma o kasasiro.

Namba emwei kanje siku okusi okusigula tuteeka kubbaku n'obunkenke muno obulabirizi bwa maka abakali abakulembeire eka eyo aba aali mu eka eyo omuntu na sigula tekikwetagisa te kusooka kumubulya nti nkutwale omwirwaro kwiruka mangu kwirwaro ati n'okusubiranga babyaire n'ababyaire odi mbe onulirwana wamu abbe munywi wa mikago omwana oni niasigula tomulinda kusiguura mbe kacaalumwe twala omwirwaro

Ensonga nkwiiza kuwa isatu, ensonga ekusooka eri ku bufundi bwa nguudo zaiswe, ensonga yakabiri okuvugisya ekimama, ensonga yakasaku obumanyirivu budyooli edi abantu abakolesya ebiduka

Okwewola empiiya ezidyolidyoli ziyambire muno abakazi okutandikawo ebbiizineesi okugeza naiayo empiiya ezidyolidyoli ayaba natandikawo eka bizinesi kamwe oba kadaala kamwe n'atundanga bintu byamwe mpolamplola nga nimwo akwiryayo esente ziyewoore nabba nga aireyo zingi tasobola kuziryayo kusai

Omwana wange muwa edagala lya bisisa oba omubazi gwa bisisa nga nkumala emyeezi isaatu.

Ensonga erigiraku abaana abato omunoo obutaba abajuuti nsonga emwei omwana oyo butamuwa kwonka okumala, omwana oyo omawamwei namuyaku amangu okumabeere kimuletereeza omwana oyo obutaba mujuuti, omwana obutasula asai, omwana okulya okubbi, kumuletereeza obutaba

Kubanga olugendo luba lunyamulai jenkwaba nenzira ebba jibi namafuta enzira olugendo jenkwaba luba lunyamulai, nobweruba olumpi naye enzira ebba jibi ebina bingi omunzira, amafuta gabeeyi nebintu ebyakolesya omwekka yoyo akuntwala yabeyi eeh engeri njena mbiba ebyabeeyi kuba njena mba nkumanya ebeeyi yabyo naye yena omusasira kubanga ebintu byabeeyi namafuta gabeeyi olugendo ebina birimu enzira zibi nolwekyo emotoka jo e transport joba otambulireku yona nojisasira nti ekituffu kubanga yena akolesya ebintu byabeeyi omwekka yamwei.

Ensonga gikwetagisya muno abaana ba bwala okwaba okwisomero bakwetagisibwa muno kubanga boona babba baana nk'abaa nka aboojo ni babba era abaana ba bwala boona bamigaso muno nka boojo era bakwetagisa muno okwaba okusomero kubanga tuboineku n'abala bangi abasomere nga bamugaso muno.

Nyendya muno engoye ezikolebwe omu paampa

Emmere omukazi akwonca jalina okulya afune amatai alina okulya ebijanjalo, alina okulya omuceere, alina okulya amatoke, alina okulya omwogo, alina okulya oku ngege ejo nijo emmere alina okulya ododdo leke afune okumatai.

Aahh okunaba omungalo kyetagisa emirundi jona jona singa obba ozwiire omukabuyonjo oyina okunaba omungalo, singa obba omaare okulya oyina okunaba omungalo, singa obanga ozwiire ewantu wona wona oyina okunaba omungalo noboneka nti nengalo zamu esawa yona yona okuzinaba omungalo okunaba omungalo nosabuni.

Naddala abaana ba bwaala bakwakala omubizibu naddala abamwe abatambwire nga tibaikiriza katonda, n'okwikiriza o katonda okufuna amagezi n'o manya olwaleero tiinina kini ebikusobola ati birowo amilinu Gini gikanyire bini byalaani, kukola isoke, kuni kusumbabnaye naye akubbamu nobugarai bwa bugweragwera niye akubanda nasanga obuzibu kubanga akuswagana kweitunda are aswagane mpiiya nikwo okwegesebwa omukitundu

Aa ebyanyegesya okuba nga biretere omwenkanonkano aa kubanga ati abaana ba bwala bakusoma amwei na baana ba bwojo so kikulanga nti waliwo obwenkanya akati wa mwana wa bwala no mwana wa bwojo

Emmere gyensinga okolesya omuno muno nsinga kolesya mmere ya mwogo emmere ya kabiri emmere ya kaita akaisubi otekeku n'oncwi haa binkola kusai muno

A titwalinde nambu te ekintu kizimbire ale nyabe omusaiza mbe buli kyenkusaba buli muntu aliwo nowura nga waliwo ebisobaasobaine omu bwoomi bwamu obwirukiro mbe irwaro obulwaro obudyoli bituufu naye yaba omwirwaro eribbamu abantu ababba basomere e bintu ebyo baakuwa omuntu omutuufu leke akukebere weena ozweyo nga otenenukire

Omusaiza takerika mangu era nokwaba nololera omusaiza owa myaka Anai n'omukazi wamyaka Anai okubona nga omukazi te akeyirikire te muno okusinga ku musaiza

Engeri gyenyinza okwetangira omusujja gwa nsiri nje k'omuntu amwe n'eka yange tulina okukubiriza okusula omu katimba aka nsiri, tulina okwiawo amaizi ageragamire omu lubuga, tulina okusaawa agasiko agakulu agaroraine ampi n'eka lyoke twewale.

A obwegesye bwange okwiriirya ku e mukitundu kyange ekikusooka ndanga kiki kinaa kinakugukiremu nimba nga nakugukire mu kubaiza nteekawo ebbajjiro omukitundu kyange e bizinesi ezitalu zanjawulo omukitundu kyange nokwongera okukubiriza abaana ba mukitundu ekyo okuboneka nti boona bakubbaaku ni kibeegere

Oba olina okumuwa e besiki nidizi k'omuna Yuganda buli kimwe okukimwikyaku k'omuna Yuganda era netubba omuntu omwe k'omuna Yuganda nebwabba omwana waamu obba olina omuwa besiki nidizi kubanga n'otamufeeku era n'otamulabirire n'ebyanyegeesya n'omutwala omu byanyegesya ebisai e Yuganda ebba ekwab'okwira emabega muno okutandikira omweka yaamu n'omubanywani omubbaga omu famire yaamu.

Nsinga kwendya ku kolesye kaita. Nsinga ku kolesye kaita kubbanga kasangire kanyuma ate kakola bikali byoona kaleeta amaani agabulu kika iii ninteekaku ekiyaata anti okobere mmere omukubi ogukaabiireku nigwo ogwo nimala e kiata noteekaku omwogo leero nabba o namurwacca nga akukompo akasu okasulubbana aaa lutente.

Enyegesya ya bantu abakulu eyambire omungeri nkeni omu bitundu byaiswe eyambire abantu okuba abakulu okwetandikirawo emirimu egyanjawulo okuba nga bakusobola okwecaku oba okuyambibwa omweka zabwe nga bakufuna akasente

Engeri ekusoka eya kukumamu okasasiro omu kitundu kyange okasasiro oyo oyina okumusakira ekyina nomukumbaniryanga omwo nomusukanga omwo okubanga takusasaana keleta kyijundi kuleta nswera